حکومت د اقتصادي پرمختګ لپاره پالیسیو جوړوي، پانګونه جذبوي، او د بنسټیزو خدماتو لکه ښوونه، روغتیا او ټرانسپورټ پراختیا ته پانګونه کوي. دا ټول کارونه د اقتصاد وده او د خلکو ژوند ښه کوي.